दक्षिण कोरिया के इतिहास दु सितंबर उन्नीस सौ पैतालीस। के जापान के आत्मसमर्पण के साथ शुरू होयल रहल छे। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद कोरियाई प्राय द्वीप के अड़तीस। उत्तरी अक्षांश रेखा के बाद दो भाग में बाटल रहल छे। दक्षिण कोरिया के अमेरिकी के प्रभाव मानल जाए रहल छे। दक्षिण कोरिया तानाशाह के रूप मनाल जय छे।